العطلة الأسبوعية المثالية بالنسبة لي، اللي هي الجمعة والسبت، احنا عدنا العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت. الجمعة يوم راحة تامة، نوظ روطار، ومن بعد نتغدى، ومن بعد نروح نحوس مع أصحابي مورا الغدا حتى لليل. وليوم <hesitation> السبت، ثاني نعقبو راحة وقضاء حوائج <hesitation> خفيفة.